Mi piacissi canciari sulu un pocu lu me nomu picchì mi piacissi aviri puru lu nomu di me nannu. Pensu puru ca fussi ntirissanti canciari lu cugnomu picchì fussi giustu principiari ognunu la nostra storia, anzichì stari attaccati a la storia di li nostri patri. Dunca, mi piacissi aviri Niccolò comu secunnu nomu o comu cugnomu picchì sugnu veru affeziunatu a la memoria di me nannu.